Khamsa sanan gabela ayilanga fa jahiziri, ashaan shataranji batarinana digdakera gon, fa ina mana tanja nadigo batari fagon hawolir ahsan <hesitation> wahida karamido ashaan akon iennani ahsan wahidanga <hesitation> yani mani daowelo faling karamido adamire digda aha iska batarikodani batara ina mana tanja nadigo tanja salanji tanja <hesitation> gahwanjil tanja shataranji <hesitation> alinaker kolier yani.